Nopok oynani tozalashda, maxsus, oyna tozadagi suyuklik orqali sepib va teri latta orqali tozalash lozim, shunda hech qanday dog'larsiz va ortiqcha changlarsiz oynani top-toza qilib tozalash mumkin.